Ka ran ga mumut mumut ma ga siar la bina siar varaxaain nana zurugu ma- ma- nana ma papa zurugu siar ata la bina nana ka lugaut kaf mase nia dina vaf dina lis a vanganing surugu dina klin nia gu na wan ipa laxon guna zuf la ras gana viringin akana nalik madina wat madina zuzuf faraxain la ras madina zuzuf zuzuf zuzuf uza fanong madina wan la mun fal madina wan la mun fal amun nana zimam ma dina klin mam a zonon dina katim a vavian madina katim a vavian fanong madina wat la val a ma dina wat la val amun nana zimam ma mun papa zimam dina dodor zimam naguna kuk naguna vangan vangan fanong naguna zoxot akana nalik naguna wan karik pa la xon naguna wa zuzuf Fanong ga uza a ran ka mumut a ran ka mumut a pa- pa ma nana zurugu di poxin masing nia kanan ka uza uza uza laba di klin nia ga na wan la skul a ran ga wan la skul a ga skul kariat madina madi zangas amun panaran fakdul madina wat madi skul vanong madina ule la bina madina ule la bina amun nana zimam ma dam- ana mam dina woxin a vanganing simam madina ziar madina vangan faraxai languzaraf madina ziar dina vaze mam pamun mun doring daxa la zangazeng la rot kuna wat langarit la- la skul madina dodor vanong dina klin mam Nagu wan nagu milaif madina milaif, madina ravangon panaran <hesitation> amun nana ma papa dina virai nagu wat a ran ga na wat dinat vazei nia "gut labaa wuza xa, ma madi soxot gu na skul daxa" papa xa na dodor nana xa na dodor dodor wuza aran gu na labaa gu nha mas texas panaa woxin amun poxin akari gu na mas texas panaa poxin a val gu na mas texas panna gu na woxin a xumun gu na mas texas panaa katimang a vavian gu na mas texas panaa poxinang a val gu na mas texas panaa laangarang sinis amun piran di viring nua gu na mas langar zinandi a ran ga mumut <hesitation> gat langar Aran ga uza, ga uza, ga uza ga labaa xa gai si ita la bina siar wuza la bina amut funalik di na wat- di na wat soxot nia madina raun lauran madin wan lauran madina saleng udara madina zuruk amun piu madina raun lauran madina zop amun baari madina vaazak madina wat panaa la bina madina wat panaa la bina madina wat baalasa val a zonon funalik di na zuruk <hesitation> vang baari zinandi dina wan la mun fal sinandi a ran dina wan fanong la mun fal zinandi nia zait ga na wan la mun val zurugu madina wizik madina zuruk a baari madina raang madina raang fanong madina katim faamumut amun nana xa dina kwin dina kwin kwin faanong dina kling mam naguna zuzuf fanong naguna wuli wat a ran naguna wuli wat ka Gu paas a val naguna xulxul naguna xulxul vanong naguna wat siar xa la maskana <hesitation> val dina vangaan a ran dina vangaan fanong naguna siar daxa siar daxa be sibong abina languzaraf ma xanaa suk ma gu na wan milaif <hesitation> a ran ga mumut a ran ga uza labaa xa <hesitation> gai siar ita la bina <hesitation> a bina zurugu luwaupul <hesitation> bina daxa a ubina a uravin di daxa <hesitation> a ran ga uza labaa ga skul, skul vanong skul ita madina madina komuniti skul gat sangas amun panaran ga na wat panaran ga na wuli languzaraf Ka uza a marias a zaxai xa vanong ka uza marias urua uza marias urul a ran ga vaanong a skul zurugu madina ga wuli la bina ga wa siar gai siar kawit gai pilai funalik dit soxot nia gai pilai rugby, pilai union pilai uza vanong di zoxot nia ma ga wat company poliamba a ran ga wok fanong <hesitation> wamua wana nis karik kaari poliamba ka vanong ga wat ga langaring karik di piat a mu <hesitation> komuniti di makim nia ma ga baalas a police sinandi la bina A ran ga wok puza ga wok fanong gat puli la bina puli la bina a ubina ma uravin di amamas masei wana nia ga woxin kaf masei a mun poxin surugu ga alpim kaf masei nandi la bina nari ga siar nanga wana woxang a wok, a wok, a wok a ran gat puli la bina ga gat a ran zurugu wana maloloang ga na wan lauran ga gat a block oil palm surugu ga na wan ga na sarip <hesitation> ga na soxot amun funalik madina katim a bans madina katim madina rasin la car a car xanaa suruk fauwaat la mill vanong madina wuli la bina a ran gat siar la bina gai amamas masei a ran ga na pilai varauwak fa o funalik fotnait ga gat mani di vaanong mani panaa wulwul rice madina wan karik la xon funalik dina galas dina galas fanong dina wat aran di na wat madina vaf Madina vaf fanong madina vangaan madi vaze mam a funalik madina zuzuf madina zuzuf madina wa saleng bua o zia madina raxaal xa madina vanong madina wan ka la mun fal a ran gat siar ita la bina nari ka- ga wut siar masing kari xa gu soxot nia ma nari gu poxin a woxin akari ga wuk a ling abina a ling abina vanong ga na wuli xarik la bina a bina a bina daxa zurugu amun piran, amun fnalik, amun nana nadi vagdul di ziar gat amamas masei wana nandi a ran funalik di na wan la xon dina wan la ras a zonon di na ngangaul dina wuli languzaraf dina wan la mun fal sinandi dina lis amun yaan Amun zera vavangaan nadi wa zuruk dina wut lis sinamun nana zinandi nadi na kwin kwin fanong nagu wat ka dina vangaan madina vangaan fanong dina kling nandi nagu wan nagu milaif nagu milaif fanong dina wan ikula lauran dina wan la umaa dina suruk pitete, a bize, a musang faudul madina zuruk fauwaat madina ziar aran a skul dina ravangon fabuza dina vaf ma dina zangas kulaa skul skul vanong di na wuli la bina mo languzaraf zuruk amun senis sinandi dina <hesitation> dina hgangau vanong dina wan la mun fal- fal zinandi Dina lis amun san fakdul zi nana zinandi amu yaan, gam a zera zan madi zuruk la ras dina lis sina mun nana zinandi <hesitation> vanong ka dina vaze nandi naguna milaif a ran a skul lamaf karik lamaf panaran dina ravangon karik dina zangas sagas, sagas, di baalas la skul dina skul wuza bina nguzaraf dina wuli karik a ran dina wuli a ran gat puli la bina ga na ziar nana zurugu ma papa zurugu dit vazeang nia gu na skul dikdik skul dikdik kunaa gu na <hesitation> gu na- kunaa gu na wok a ran gu na wok gu na lugaut <hesitation> nia papa zurugu ma nana zurugu kanaa lugaut nandia a ran gu wok gu gat mani Kunaa lugaut fakdul <hesitation> nua ma mun- amun yaya zinima papa zurugu xa mo dodor zurugu nana zurugu la mo dodor <hesitation> zurugu wana mun san a ran ga na wuza labaa ka na mas texas panaa mun san faudul uza, puza, puza a ran karik ga labaa xa ga uza piran ka ga ga wat- ga wat fanong ka vanong ka la skul xa ga wuli ga ziar la bina nana zurugu nako papa zurugu xa mat nana be xai ziar nana xai ziar wuza ka wuza giaas nana xa mat- ran nana xa mat di taabavus ga magus ka nakari ga ziar ga vamuzas gat woxin akana woxin la bina kunaa lugautim <hesitation> akana a zan funalik surugu a ran ga lugautim fanong nandi Nari nandi xa di labaa nia ga wuza <hesitation> a piran ka a funalik surugu xarik di skul zoxo madi skul gai dodor zinandi panaa mun ze nana ma papa zurugu dit fazeang nia wana <hesitation> ma gai dodor zinandi dit langar daxa langar daxa masei zurugu kawit dina sakim tok dit langar be wana zera zan ni gai piat nana zinandi zait, a ravin surugu zait kai dodor zimam a kana naalik sinima tua dina <hesitation> woxin masing kari masing kari a zera zan ka raksaat tua dina woxin amusan daxa be dina woxin tua ra <hesitation> lozang a ubina dina zuruk paalau amusan sina ubina la umaa o la val tua dina zuruk pizin <hesitation> zuruk paalau amusan dina mas lanim nandi wanaa mun- mun zera zan tua dina tatsim Nare <hesitation> funalik surugu di mo langar daxa masei wana zera zan papa zurugu ma nana zurugu dit vazeang nia wanaa nare funalik surugu di skul xa di skul la rexazing a zera zan ka raaksat ma zera zan kawit na daxa kunaa woxinang tua dit poxin paalau amusan tua ra iminang tua ra paibaang nana ma papa zurugu di mo dodor dikdikgaan masei wana nia wana mun san tua gu wulwulang masing kari tua gu wulwulang masing kari amusan akari mo gu na woxin gu na baalas a raapti daxa <hesitation> baalas a raapti wana vinauang a raapti wana iminang mong kai gu volos amun doring akanan gu na baalas a naalik daxa papa ma nana zurugu dit vazeia nia wana uza, puza, puza hare ga wan labaa xa ga masing kar Nana ma papa zurugu a ran di baiyaxa nandia di mat ya ni zing be gai ziar a ran gai ziar uza, uza maaxus gai ziar a ran gai ziar ga naaxam a zera ravin ga na zoxot ma ga soxot papa ma nana zurugu piat gu na rain a ravin a ravin iwana woxan <hesitation> kunaa tua xa na liz <hesitation> woxin a waraam kanaa mazik lamur a ran ga uza maaxus ka ga zoxot ka ravin madi ziar vaaraxai ya ma madi ziar vaaraxai ya xa <hesitation> madi gat <hesitation> a naalik a zaxai taim madi gat a naalik a zaxai madi dodora wanaa zera mun dorang nana ma papa zurugu dit lis a zurung amun dorang daxa dorang taaksat madi fazeia akana naalik akana naalik simam yak nan be